Zao a vao nahalala oe mangotraka amin'ny maripana ambany kokoa ny rano amin'ny toerana <hesitation> amin'ny haabo ambony satria zah mihevitra fa ny rano de mangotraka ao amin'ny zato degré celcius na aiza na aiza, ka tsy takatro loatra ny antony mampangotraka azy amin'ny maripana ambany amin'izany toerana izany.